थोडी मोजकी पिया मोंजे चाव आणि कॉफी पियोंक जाता आणि फळांचो रस बरो मोजेक लागत। गोयांत तर फेणी बोरी फामद जी लिंबु मिरचीं घालून पियली तर आनंदत आनंद आसो लोक मुनता जी पावपाक लोक बहयर देशातुन येता।